شهري المفضل هوا شهر ديسمبر، نحب برشا شتاء نحب برشا البرد نحب لمطر نحب الطقس <hesitation> البارد نحب الركشة في الدار نحب كي نبدأ نفطن صباح نبدأ نسمع صوت لمطر ويبداو صغاري بحذيا ونعملهم حاجة سخونة نعملهم حاجة بنينة ياكلوها، نعمل جو على لخر ونشيخهوم هوما ويتعدالي <hesitation> شهر هذاكا طيارة <noise> على لخر.